﻿إذا اضطريت نخيّر بين <hesitation> دار <hesitation> في شجرة ولا دار في الما، أنا ن-نخيّر الدار اللي في الشجرة. خاطش ل-في البحر <hesitation> الرطوبة <hesitation> العالية و مين تقعد فيها وقت <hesitation> بزاف مبعد تعاود تولي بالأمراض، <hesitation> بالصح في الشجرة لا، الشجرة دايمن عندك الأوكسيجين دايمن الهوا نقي، دايمن كاين <hesitation> جفاف. وتقدر تعيش فيها.